كي تحبسلك الأنترنت واش تقدر دير، <hesitation> أعد تشغيل <hesitation> المودم تاعك، ولا أعد تشغيل الحاسوب، ولا واش تقدر دير، دير بالحاسوب تاعك وشوف وين راه المشكل، لا شفت بلي المشكل في الدي ان اس ما عندك مادير، لا شفت المشكل في الربط ولا ف <hesitation> ولا <hesitation> في الربط تقد. تريغليها، أحيانا تاني تطفالك هاديك ال- القفله تاع ال- الواي فاي، يجب أن تكون متأكدا أنها مشغلة، <hesitation> هكذا، على الأقل ستقلل ستعرف أين المشكل هذا ماكان.